Efatse ty fianakavaiako: i Babako Enimpolo tao, i Neniko efapolo tao, i raho Roapolo tao, Zaiko <hesitation> fito amb folo tao.